Wori ireland kune wor many lam diju kubetu many lam gugurda sodatenu many kila siku kiles gugurdan kas bo, bines gugurda kas jir kurtumi gugurda inama naf likimsitu kiles kune wo in zaidi inama ishen naf inama dur inama sunne many jak kubeta sagale manya nyataa.